Alura ëntà pìé d'eva <hesitation> cauda, propi tant cauda e 'd sal gros e bütelà ënt ël lavandin u ënt ël gabinèt u dëzno a ie co 'd prodotti particular, detergent propi fort ch'a dëstüppu ëòl lavandin u ël gabinèt